Warna ia so na mete ma awamanenen so na, awafandele niana inanak al tas a, niana inanak kala bonekan al te warna ia ba'un nal niana inanak al hinin nia fo sila badu nal boneka nala, sila tas a, ba'un na warna, warna ia, ma sila bendul al.